Inze mbolaa nyasuye aninde, miaku kumi ziiza imberi yejo mbe nishiri mulai, vajukuu niviiza vavee, vagasizwa varee vagula mitoka niviiza, ndakhenya shindu shichira ndinyaliza khuhenda tu dukhasa khula vandaa mumutokha, nzie musogoni, ngule khu zinguza zianina ibei, khuzia muriduka vianina ibei khu khunyalakhukhoka ndinu khuri na shindu shukhunyala khukhora ndina khuri na shindu shukhunyala khukhola ta khuviraa za puresideriri weni akhuira vulai ta.